أفضل النوم مبكراً والاستيقاظ مبكراً لأن هذا يخليني أشعر بالنشاط وأستغل طاقتي الصباحية القوية ويكون عندي وقت طويل علشان أخلص كل المهام المطلوبة مني إني أنجزها فأحس إن الوقت <hesitation> فيه <hesitation> طاقة كبيرة وفيه مساحة كبيرة لو <hesitation> جلست متأخرة راح ما راح ألحق شي.